nokkur leynd hefur verið yfir óformlegum viðræðum um myndun meirihluta í Reykjavík sem hafa verið í fullum gangi í dag oddviti Viðreisnar sem er í lykilstöðu hittir bæði Eyþór Arnalds og Dag b Eggertsson í dag í Hafnarfirði eru í biðstöðu vegna

ekki er sjálfgefið að meirihlutasamstarf Sjálfstæðisflokks og b f Viðreisnar haldi áfram í Kópavogi fjármálaráðherra segir einkennilegt að ganga til kosninga með loforð um

borgarlínu þegar hvorki ríki né borg hafi sett fram hugmyndir um að fjármagna framkvæmdina grunnskólakennarar fá meiri launahækkun í nýjum kjarasamningi en í þeim sem kennarar felldu í mars þetta segir nýr formaður Félags grunnskólakennara tuttugu og tveggja ára gamall flóttamaður frá Malí klifraði upp fimm hæðir á blokk í París og bjargaði barni sem hékk fram af svölum

Macron Frakklandsforseti bauð honum franskan ríkisborgararétt gott kvöld óformlegar viðræður um myndun meirihluta í Reykjavík hafa

verið í fullum gangi í dag nokkur leynd hefur þó verið yfir fundarhöldum oddvitar flokka sem fengu menn kjörna í borgarstjórn halda spilunum þétt að sér engar formlegar viðræður eru hafnar

b Eggertsson oddviti Samfylkingarinnar og Líf

oddviti Vinstri grænna hafa samkvæmt heimildum fréttastofu fundað í dag til að reyna að finna flöt á að mynda meirihluta í borginni en flokkarnir lýstu því báðir yfir í aðdraganda kosninga að þeir vildu halda

Pírata fóru saman í bíltúr í gærkvöldi til að ræða málin tólf borgarfulltrúa þarf til að mynda meirihluta en Samfylkingin Vinstri græn og Píratar eru samanlagt með tíu flokkarnir þrír ásamt Sósíalistaflokknum hafa

samstarf við Sjálfstæðisflokkinn til að Sjálfstæðisflokkurinn nái að mynda meirihluta þarf hann því að semja við Flokk fólksins

og Viðreisn viðreisn er því í lykilstöðu

Þórhildur Þorkelsdóttir þú hefur fylgst með þessum

þetta er allt nokkuð óljóst á þessum tímapunkti

það kom fram í fréttum í dag að Eyþór Arnalds hafi fengið sér kaffibolla með

það hefur heyrst á nokkrum stöðum í dag að Viðreisn ætli að setja það sem kröfu að ráðinn verði utanaðkomandi borgarstjóri og ég tek það fram að þetta eru

nöfn eins og Gísli Marteinn Baldursson og

þreifingum í dag jæja Þórdís hvort

í meirihluta með Eyþor eða Degi

þetta er jafnvel eitthvað sem gæti formlegar viðræður um myndun meirihluta hófust í þremur sveitarfélögum á suðvesturhorninu í dag enn hafa engar slíkar viðræður hafist í Kópavogi og Hafnarfirði í Kópavogi hélt

Sjálfstæðisflokksins og Bjartrar framtíðar sem varð reyndar b f Viðreisn í kosningunum eftir að Viðreisn gekk til liðs við framboðið hvorki hefur náðst í Ármann Kr Ólafsson bæjarstjóra og oddvita Sjálfstæðismanna né Theodóru Þorsteinsdóttur oddvita b f Viðreisnar í dag eftir því sem

næst verður komist eru engar formlegar viðræður hafnar samkvæmt heimildum fréttastofu er ekki sjálfgefið að þetta meirihlutasamstarf haldi áfram einkum vegna óánægju í grasrótinni

með samstarfið við Bjarta framtíð í Hafnarfirði eru málin í biðstöðu þar sem verið er að telja aftur atkvæðin í kosningunum að kröfu Samfylkingarinnar og Vinstri grænna hafa þó rætt við aðra flokka

óformlega í Mosfellsbæ hélt meirihluti Sjálfstæðisflokksins og Vinstri grænna þar hefjast formlegar viðræður um áframhaldandi samstarf í kvöld

þá víkur sögunni norður yfir heiðar þar Ágúst Ólafsson eru miklar breytingar í vændum á Norðurlandi fimm stærstu sveitarfélögunum í tveimur af fimm stærstu sveitarfélögum á Norðurlandi þarf að mynda nýja meirihluta í sveitarstjórn í Fjallabyggð og Norðurþingi féllu í kosningunum við munum halda áfram með þær framkvæmdir sem hafa verið tvær stórar

samræmast alveg á milli okkar áherslur í Norðurþingi ætla oddvitar Sjálfstæðisflokks Vinstri grænna og Samfylkingar að hittast í kvöld og hefja formlegar

í Dalvíkurbyggð eru hafnar formlegar viðræður fulltrúa Framsóknarflokks og Sjálfstæðisflokks um áframhaldandi samstarf og oddvitar flokkanna þriggja í meirihluta á Akureyri hittust á sínum öðrum formlega fundi í dag er eitthvað sem ykkur sýnist að muni steyta á frekar en annað nei ég reikna nú ekki með því stefnuskrár flokkanna eru svipaðar þannig að ég reikna nú ekki með að það séu stór ágreiningsmál en við þurfum náttúrulega að ræða öll mál náði hreinum meirihluta og batt enda á fjörutíu og fjögurra ára stjórnartíð Framsóknar og Sjálfstæðismanna á

Seyðisfirði kom aðeins einu sinni að meirihluta á tímabilinu þegar tindar störfuðu með Framsókn á árunum tvö þúsund og tvö til tvö þúsund og sex

nokkrir fulltrúar

stungu saman nefjum í sólskininu í dag enda þarf margt að ræða fyrir fyrsta bæjarstjórnarfund listinn stóð fyrir fjórum

opnum málefnafundum með íbúum og þakkar árangurinn því að hafa samið stefnuna í samráði við bæjarbúa listinn ætlar að breyta stjórnsýslunni við viljum bara hafa sjö manna bæjarstjórn okkur finnst það lýðræðislegra okkur finnst óþarfi að hafa bæjarráð í jafn lítilli einingu og Seyðisfjarðarkaupstaður er við ætlum að valdefla nefndirnar breyta hlutverki þeirra þannig að þær verði verkefna og og við ætlum að koma meira lýðræði inn

stjórnsýsluna stjórnsýslan verði opnari og það verði meira samtal við bæjarbúa þeir fái að taka

meiri þátt í ákvörðunum við lítum ekki á þetta sem að komast til valda heldur erum við að komast í vinnu hjá bæjarbúum seyðisfjarðarlistinn sagði fyrir kosningar að ráðast þyrfti í framkvæmdir og byggja upp innviði eftir

langvarandi aðhald og sparnað

mest aðkallandi vandinn eins og er við höfum verið það lánsöm að fólk vill flytja

og það varð fjögur prósent á síðasta ári þannig að það er fyrsta stóra verkefnið en svo eru það götur og gangstéttir bæjarins og húsnæði í eigu bæjarins það er líka orðið verulega laskað þannig að það er af nógu að taka

að gera til að fjölga húsnæði á Seyðisfirði við ætlum að setja saman vinnuhóp sem að rýnir þetta mjög gaumgæfilega hann mun þurfa að vinna hratt

ýmsar lausnir skoðaðar hvort það verði stofnað félag eða hvort að einingahús sé lausnin en við ætlum að rýna í allar mögulegar lausnir og gera það hratt og vel borgarmálin í kastljósinu

jú við fáum til okkar Stefán Pálsson sagnfræðing og Fanneyju Birnu Jónsdóttur blaðamann til að spá í spilin um hvað snúast þessar viðræður núna hverjar verða kröfur flokkanna og og hvað kemur í veg fyrir samstarf sumra flokka fjármálaráðherra segir einkennilegt að ganga til kosninga með loforð um borgarlínu þegar óvíst sé hvernig framkvæmdin verði fjármögnuð forsætisráðherra gerir ráð fyrir

þegar meirihlutar hafi verið myndaðir á höfuðborgarsvæðinu Alþingi kom saman í dag til fundar að loknu hléi sem gert var á þingstörfum vegna

um helgina formaður Miðflokksins tók til máls í óundirbúnum fyrirspurnum hann sagði að sennilega væri nú hægt að ræða borgarlínu í þingsal því borgarstjórnarkosningar væru afstaðnar málið væri ekki lengur viðkvæmt þetta sé hugsanlegt seinni tíma mál en ekki mál sem að er aðkallandi í í Reykjavík núna eða má gera ráð fyrir að einhverjar stórar ákvarðanir verði teknar um fjármálaráðherra segir málið afskaplega skammt á veg komið í samskiptum ríkis og sveitarfélaga en samtalið muni eiga sér stað að hans mati sé umræðan um borgarlínu farin langt fram úr öllu eðlilegu

samhengi málsins þar sem talað sé um framkvæmd sem kosti sjötíu milljarða þetta eru gríðarlegar fjárhæðir

kosninga og kosið beinlínis um það þegar hvorki er þegar hvorugur aðilinn hefur sýnt fram á það að hann hafi það sem úr þarf

hafi úr því að spila sem þarf til að hrinda hugmyndinni í framkvæmd varaformaður Viðreisnar spurði forsætisráðherra um sama mál í dag og hvort ríkisstjórnin meinti eitthvað með orðum sínum um eflingu almenningssamgangna en það verður auðvitað að horfa til þess að þegar tveir af þremur ríkisstjórnarflokkum gera borgarlínuna að sérstökum sérstökum skotspæni í raun og veru í sveitastjórnarkosningum á höfuðborgarsvæðinu meinar ríkisstjórnin eitthvað með stuðningi sínum við verkefnið forsætisráðherra vill eiga samtal um þessi mál og það sé byrjað sko það eru ekki hafnar viðræður um kostnaðarþátttöku ríkis í þessum við auðvitað að hafa þessa heildarmynd og tímaáætlanir og þær viðræður

halda áfram nú þegar nýir meirihlutar hafa verið myndaðir hér

króna eingreiðsla er meðal þess sem grunnskólakennarar og sveitarfélög

sömdu um í nýjum kjarasamningi atkvæðagreiðsla um hann hefst á fimmtudag félag grunnskólakennara skrifaði undir kjarasamning við Samband íslenskra sveitarfélaga

þrettánda mars hann var svo felldur í atkvæðagreiðslu rúmri viku síðar nýr formaður tók við hjá Félagi grunnskólakennara um miðjan maí og var nýr

undirritaður á föstudag í honum felst hundrað og fimmtíu þúsund króna eingreiðsla laun kennara hækka um fjögur komma eitt prósent launaflokkur bætist við eftir tuttugu ár í kennslu og vinnumat sem var harðlega gagnrýnt þegar það var tekið upp fyrir nokkrum árum fellur út en tími til undirbúnings er aukinn samningurinn gildir fram á mitt næsta ár verði hann samþykktur atkvæðagreiðsla um hann hefst á fimmtudag og stendur fram á þriðjudag hvað er frábrugðið við þennan samning og þann sem var felldur í

atkvæðagreiðslu já það má kannski fyrst og fremst nefna það að þarna er gerð tilraun til að

utan um þann stóra hóp

langan starfsaldur

sem var felldur já síðasti samningur var náttúrulega gerður á þeim forsendum sem þá lágu fyrir núna erum við með nýjan tíma og við fengum hærri hækkun inn Þorgerður vill ekki gefa upp

var í fyrri samningnum okkar mat var á þessum tíma var að við kæmumst ekki þetta er það sem við höfum hér og nú og við teljum það lýðræðislegan rétt félagsmanna að kjósa um það sem

liggur á borðinu ef kennarar vilja ekki þennan samning heldurðu þá að þeir séu reiðubúnir í einhverjar aðgerðir eins og verkföll þarna ertu aftur komin að spurningunni sem við erum að leggja fyrir við

fyrir þennan samning og þá samningsstöðu sem við erum í núna samtalið um hvað svo verður eiga sér stað eftir að niðurstaðan verður ljós

eru í uppnámi eftir að forseti

í ríkisstjórn bandalagsins og

forsætisráðherrann sagði af sér í kjölfarið og nýr hefur verið skipaður til bráðabirgða í gær gagnvart nýjum ráðherra

efnahagsmála á Ítalíu manni sem

gagnrýninn á Evrópusambandið og sameiginlega myntsvæðið þá fékk glænýr forsætisráðherra landsins

nóg og sagði af sér hann var fenginn til verksins af flokkunum tveimur sem mynda meirihluta bandalaginu og

leiðtogar þessara flokka eru að vonum ekki kátir

ákæra forsetann fyrir afglöp í embætti bæði hann og

bandalagsins segjast óhræddir við nýjar kosningar sem gæti orðið niðurstaðan

forseti svaraði svo fyrir sig í dag með því að skipa nýjan forsætisráðherra til bráðabirgða

var að líklegast yrðu haldnar nýjar kosningar snemma á næsta ári enginn virðist hafa meiðst í þessum hamförum talsverðar skemmdir urðu á mannvirkjum og bifreiðum sem vatnsflaumurinn hreif með sér staðhættir umhverfis gera það að verkum að flóð af þessu tagi eru tíð í borginni í síðasta flóði sumarið tvö þúsund og sextán fórust tveir flóttamaður frá Malí

í París í fyrradag hann fór á fund forseta Frakklands í morgun þar sem hann var sæmdur og honum veittur ríkisborgararéttur er tuttugu og tveggja ára gamall hann kom til Frakklands í september á síðasta ári í leit að betra lífi ótrúlegt björgunarafrek hans náðist á myndband og hafa milljónir horft á það á netinu gassama klifraði upp um fimm hæðir á fjölbýlishúsi þar sem barn hékk fram af svölum foreldrar barnsins voru ekki heima faðirinn var yfirheyrður af lögreglu vegna málsins og bíður

að mæta fyrir dómara móðir barnsins var ekki

París þetta kvöld Macron forseti Frakklands kallaði hann á fund sinn í morgun þar sagði Gassama forsetanum frá því að hann hafi skroppið út og fengið sér að borða áður en úrslitaleikur meistaradeildarinnar hófst sem hann ætlaði að horfa á með vinum sínum þá hafi hann séð barnið hanga fram af svölunum og þotið af stað án þess að hugsa Macron lofaði hetjudáð

og bauð honum franskan ríkisborgararétt gassama hefur hingað til búið ólöglega í Frakklandi og unnið við byggingarvinnu Macron lagði til að slökkviliðið fengi að njóta krafta hans veðri suðaustan tíu til átján metrar suðvestan

á Norður og Austurlandi léttskýjað og hiti að tuttugu stigum

heldur hægari vindur og úrkomuminna vestan til annað kvöld Birta Líf nokkur leynd hefur verið yfir óformlegum viðræðum um myndun meirihluta í Reykjavík

hafa verið í fullum gangi í oddviti Viðreisnar sem er í lykilstöðu hittir bæði Eyþór Arnalds og Dag b Eggertsson í í Hafnarfirði eru í biðstöðu vegna

ekki er sjálfgefið að meirihlutasamstarf Sjálfstæðisflokks og b f Viðreisnar haldi áfram í Kópavogi fjármálaráðherra segir einkennilegt að ganga til kosninga með loforð um borgarlínu þegar hvorki ríki né borg hafi sett fram hugmyndir

um að fjármagna framkvæmdina grunnskólakennarar fá meiri launahækkun í nýjum kjarasamningi en í þeim sem kennarar felldu í mars þetta segir nýr formaður Félags grunnskólakennara tuttugu og tveggja ára gamall flóttamaður frá Malí klifraði upp fimm hæðir á blokk í París og bjargaði barni sem hékk fram af svölum

Frakklandsforseti bauð honum franskan ríkisborgararétt þessum